<noise> toh – toh Firjinwo haŋkaŋ se igate, da daŋji gono no baraga kunnawa dinna kunnawa dinigwaŋda hankaŋyan nigadaŋ ara nima daŋ ara, amayay nima nera, borchindi ga nera haŋkaŋ igaŋera chindi mo dinoru bagumo ise ingai ingaibon infaŋi magase hinne no igadai maihauwate zam bar chindi ba igwaŋda da maihawo baŋka bisa shichenaŋ isi iga faida ka fitino, ba hari bi no nise nigadaŋ ara amaduka yay kalamate kaŋkara, da furkusuno nise nigadaŋ ara da kwamaŋdi no nise he idunya haikulkaŋ gonise da labdur no nise nigadaŋ ara amaduka yay magase nimahaŋ nima makaŋi nibinara harai Kuma ban borfoyaŋ igaba kaŋde bora madaŋ ise chindimo gaskiya isite borase aichin baŋza, zama ifose idino dingai nate ite hasara, borchindimo gaskiya isikaika wadin dumo guna zam babaŋkaŋ gaŋda friji kwarowora borbobo abona kadaŋ ise, igadaŋka ingai hari zamifose ingai masidu kadai magase, Kamba saŋdai magase no borchindi ga wadin dumote nidi wadin kul amaŋte. Bora murado maduka feri magase no bora ninga hari dai ingama maduka ka kaduka kadikadaŋ haŋkaŋ ninga muradi feri magase baraŋate, amma nikaŋde hari adaŋnise ai suba nisi kaŋ bora sidai aga, nidi wadin dumose no barchindi isita kadaŋ borase zama ba ayino gaskiya aisate borase da maŋcchinga maino gihinkate borase kwarowora, borchindi nigogadino ba wadin igin gaŋji.